<noise> نیل کٹر آج دے تاں اپنی نِتّی ورتوں وِچ وی اک ہے۔ ایہ ساڈے روزمرہ دے جیون وِچ ورتنا شروع کر دیندے نیں۔ ایہ دی مدد نال اپاں اپنے وڈّے نَویں اُنہاں نوں چھوٹے کر لَینے آں۔ آپاں بستار نال اے دے بارے گَلّ بات کر دے جاندے نیں۔ جیوں ساڈے ہتھ تے پیراں دے جڑے نَویں او وقت دے نال وڈّے ہو جاندے تے ایہ ساڈے لئی ہانیکارک لئی کیوں کہ اس وِچ دُھول مٹی جیہڑی فَس جاندی اے۔ جس نال اپنی چمڑی جیہڑی اوہ خراب ہون لگدی اے، اُدھ وِچ فنگس آ جاندی، جیہڑا بیکٹیریا وغیرہ ہے گا جو اُپج جاندا نیں۔ جیوں ساڈے ہتھ تے پیراں دے جڑے نَویں وڈّے ہو جاندے تے۔ جیکر نہ کَٹئے تاں کھان دے لئی اپنے شَریر دے اندر پرویش کر جاندا نیں۔ تے اپنا پیٹ خراب ہو جاندا تے اپنی صحت جیہڑی ہون بہت زیادہ جیہڑی اوہ خراب وی ہو سکدی اے۔ اس لئی اپنی صحت لئی اِنہاں نوں کَٹنا بہت ضروری اے۔